الآلات بنعتقد إنها تتطور إنها تكون ذكية، لكن إن لكن منعتقداش إن هي تكون كيف مشاعر الإنسان الحقيقية، لإن المشاعر بتبقى مرتبطة بالعقد البشري ومفيش آلة تقدر توصل شعور الإنسان الحقيقي والعنين اللي يكون خارج منها.